Za kôfa mahazo vôla zah za amign'iregny lokaloka regny raha anaovako azy é kajiky atao anaty boatindrakitra tsy jiaby fa ohatra zagny izy dimy aligny de efatr'aligna kajiko aka de ray aligna amizay mbô ataoko reserva ana oatra oe ividy tsy aiko ividy besbesoin raha nahandregny de zay.